États-Unis moa de efa isan'ny firenena mandroso. Ny kolontsaina ao aminy a, dia mampiroborobo ny ny fambolena sy ny fiompiana izay tsy atao amina velaran-tany kely, fa amin'ny velaran-tany tena efa lehibe. Ary tsy hoe ny olombelona no miasa fa efa efa efa milina avokoa.